Biby tegna maharikoriko malôha ôhatra kisoa edy ai igny bôka maloto fao sady makôta de avy akeo koa o hankagna, hankagna bôka maditidity tsy hainà fangnaovagna zay koa bake izy tàgnanà tegna hafahafa e magnan-jany.